Andro raiky akagny zany za raha ohatra ka mieritreritry hoe hitsaka ranomasigny de ilaiko zany fiomanagna ara-tsaigny zany hoe zany miomagna za hoe sao de misy accident tampoko io ndraiky tsy raha joroan-tegna zany fo eritreritrin-tegna saka avy amboarigny fao raha ohatra ka misy raha zaigny avy eo koa mila miomagna ara-batagna an-tegna saka avy mianamianatra milomagno sa- sao sagnatria koa na tratran'ny accident tampoko akagny de mba efa mahay milomagno an-tegna de ilainy manôkagna kôa managna araka f- ara-pitaovagna saka avy mitongatonga lamba, raha jiaby sikisikirigny, raha hohanigny tsao kadigna agny an-dàlagna agny zany an-tegna de mbô fa misy raha hohanigny.